מ'זאל זיך אויסוועלן א סטייל וואס מען גלייכט, מ'זאל זיך וואשן די האר נאכדעם זאל מען ניצן די אלע פראדוקטן וואס וועלן העלפן אויף צו מאכן די סטייל צו ס'איז ספרעיס, זשעל, נאכדעם זאל מען אויספארעמען די וועג וויאזוי מען וויל און אזוי ווערט עס זייער שיין.